Ela kúxen e juⱥ’ tá’ köö mý ú juⱥ’ <hesitation> juⱥ’ mý ú xiin jötu re jɇɇ na <hesitation> re jɇɇ na míina re juⱥ’ra jmý’ re lɇ my kuⱥⱥ’ dxíra my jiaaná o jan dsa i xíi jñe kö’ jötu e jɇɇ o ee dsa jmí lɇ mi kuⱥⱥ’ jño dxí e je malⱥ xíií kö jmí lɇ ii e ‘náa ‘ñée eli xíi dxí kö’ ejö juí kié’ mý u.